באלניסבה לثلאג’ה, אהסן ת’וריקה ל ת’נז’יף דיאלהא היא ב אלח’ל אלאביאד, אלח’ל אלאביאד תיחאד מינה דאוק אלבקטיריאת לי כאיןין תמאק ו כאיכ’לי ריח’ה זואינה, ו פי נאפס אלוווקט כנתשדו קפה מתחונה, ו כנהטוהא פ לثلאג’ה כתכון ריח’ה זואינה זוינה פיה, ו היא מן אלאהסן תיחאד האדאכ שאי’ אלאקדים לי מא ענדכ מא דיר ביה ו דאזת עליו מדה ו תרמיה.